إي، الفن يحسّن المجتمع برشة. يساهم في التعبير عن المشاعر والأفكار، ويعزز التواصل بين الناس. الفن يعكس الثقافة ويعطي صوت للناس، ويشجع على التفكير النقدي. يقدر يخلق وعي حول قضايا اجتماعية، ويجمع الناس حول تجاربهم المشتركة.